لو ممكن اتكلم عن اخر حاجة زرتها كانت منطقة الاهرامات والاهرامات مميزة وفيها حاجات كتيرة جدا حلوة، وفيها حاجات يعني المنظر الخلاب اساسا مختلف وما حدش يتخيله يعني على الحقيقة الموضوع مختلف تماما عن الصور اللي بنشوفوها.